A chii este nuu tuu va’a sa’a yua suni chii suchi luli vaikoyo vina jenaii tua ka kuniíí a veces tua ka kuniii kua sa’a in tiñu luli yua xii, kua kiii yua ka’ayo kuni tua jitoii kiki’i jenaii chii kanuga yua teii nuu jena’a kanuga yua te kuenta a veces kuenta kaa taii jenaii, kuenta kasaii ka kítí iniíí nu naii, nu taii nutu kajade yua nui chii ni kajini kaja ka keii yua jenai sus mani yua na kaa kunii ku sífíi jenaii ya yua kasaii.